a namoro manege dadi ja sahe manga dutu ma cara ngomi mane ngomi mane nyawa nako namoro wo pi wo palihara harus dema kia dema kasi sayang oli tero de de ngoaka wa palihara karna namoro mane dema indra perasa oli lo duru ma indra perasa manege terbatas lebe ikia isama uwa de nyawa ma indra perasa nako manga kasisa namoro ma kasi sayang manga ngoakika manege lo iofi lo duru manga kasi sayang ikia <hesitation> ima pasala ima pasala mabati ka mangina manege dema jo ma tounoli joma tounoli manege aje mangoaka manege joma pa pasala e joma jo ma pasali sokomanege.